Gny fahafantarako <hesitation> kolera bleu ciel io zao de m- karaha loko aby avao gny fahaizako azy fa gny raha avy an-tsaiko zany io de hoe manahaky karaha lokon'ny lanitsy ndraiky lokon'ny ranomasy.